Chiroq kaliti bu-chiroqni yoqish va o'chirish uchun mo'ljallangan oddiy lekin muhimi, <hesitation> muhim mexanik yoki elektron qurilma hisoblanadi. Uning ishlashi turli xil turlariga qarab farq qiladi. Misol uchun, mexanik chiroq kaliti bor. <hesitation> Bunda mexanik kalit zaxiralangan elektr zanjirini to'liq yoqish v-va yoqmasdan chiqartirish uchun mo'ljallangan bo'ladi. Kalitni bosganda, ichidagi kontatlar bir-biriga tegadi. Bu esa elektr yo toki zanjirini to'liq bog'laydi yoki uzadi.